E be j̄u wen a kaā nju. be be ē ju wan re ka ela bo oso obarī. nj̄u re ke bare ken nu. aer la bo oso oso obari. nj̄u re ke. e ne poru nje ru. nj̄u re ke e ne be na sī ni j̄e oso nj̄u re ke e ne uo na ne a nj̄e oso nju re ke e ne poru npio oso. bi nj̄u re ka e labo gbere ko. ōne re ke gbo obari a gbo daā nu. to wa gbo obari wen obari dor oso j̄u yo, da-ma e be re ken enu a elaru bo a e la re bo ru okpwn ru yo. a e la o bo oso nj̄u yo. orne ke gbe obari a gbo e la bo e tí tōor. parn ra par re o kporu. osa re be chu wa wen o ton. osa re ba ju wa bo e bor